. Ejieokikor alenah adi zenze alehna’ anini na waije iso agbame Onyi, kalimala’m awahime. Nahani kor krowya ka krowya, enze aba knorya and yegbour abisi ejieokikor alenah himme, inhukrou owu teacher, inwa inkanigbahel, inkahtsitsor inkah naba wokrou ahim alimaba kwo kpo azi adekalame. Apah, akun orah na maba ajumeh, iwmgo moga norah ojoju japuya koramie mme konsukpo bi-him inyomzi inyanyonyorizi amomiwi okpo ameh omadekalam iyawage adi malame amkaka azi kpem Ata, kamm aba awa anyi okrou, inyawah aka anyi korou kali ma wa akanyi krorou yelahme inyi inyi-denechu japuga kowo ibisi wayjeh di malayme and immisi gbah okrouame alimanyime maa-h nyede oru ame alinawahime. Ma puu, ma yana ma yana, ma ban yoyo aple waa ya hom. kala leei ukuro yola me, oma yaa shi. okpahe oma dei kalami amaa fudor koor okpahe wi imoga hin, inyo yoyo meme kwa. alama ayi inara ero imara egu na ma wei eijei adi maleime, wameime izi he'm oma dei kalem. izi he hi ajei okikor ali inzeze adim alami ison ayu kruor, onu a'dei kalem me onu ni meme maya haa ahgun ni eije akikor hii eijei kikor obaa dinzeze kali adyo iwioor iwi eimei adao, ali zaaklor, ali chei choor iwi einoor alao dide iwi einoor alao rizi; papa kali mama, aloor inanong achoor kun aa' adoor eijei yaa, fuku minzeze ame inzeze okpoyi ya. Wun mi nzeze alao dei kaloor noor tchoor neijeiya. An iza me' kpa, ishiong alung abi shi me abi shishi okpahe caus kiye kuun yaa, okpahe abi nyankrisi aloor bi me yei naa yoor. iwii aloor ma me; yeiyi haa ayoor akun? Me ma hanini, ejie okikor obadinzeze oru okposi gbad nom. naakor aka nanga nekaya onu na wonyiyiyame, saniya, niyedoru aleyi ajira e mla, eiyi ero me, ka 'dor wakor kieno awakor iwi enor awakor, akgior awolnyi, aba de kalor. A'la' wa oyisise ala munadowowa wu bua'afi nong, wu buá wa' apa, wa nu naa’ oru ale ni ha for wan chacha me, enime. ni bi ayase me. na grahom ali se me'; hienzi om ale tsa tsa me akali wi ngo iza na iza na iza na, inye ya aba kposi kpe kpe. okpahe oloza aha nini neyi Maku alun ayi benze waa' met, nung ayi biyi ki ba yeka; mung awori izizi zizaá ki. Ayuchí mung aw na yo nei ni awo ejei okikor aka mé. Aeung ayiyong agor nendi benze ya me’ waba nu alung awa akor me' ya. onu na yor ni malor awoe jei okikor izi izi zaza kor wei onpike wei epa wel'ta, onyi. apla dei nuchi kpe. Kor wei onyi oruru kor hari ame abah jeor taya. inyi apla dei nuchi kpe kpe. me' ejei okikor amé alainı awa Kor me, puongi. Aka pu inyi yi yaá aka ka ha ni ni Eeeh, malem inanoru ami acho mi na noru ya ma' chor ami acho, mina kor yor him. lMba yenze ya, a zinee' ak polya. Aki ma alo ba hagor ya, azini 'nzeze okposiya. Mé, oje akikor abadi'nzeze, oru ali fufe wa na ma nu me, onuna zini eje okikor oba dinzeze alama ya niyendong la zimi me, onu ini meme’ la zini inzeze, ki inzeze tsitsi inyor, onu naa-gba me. Aká ala zini in zeze ya, wa bagbaya. Akir inzeze ba anyor ya, yegba me. Atra oor isiya, onyoyi, oruogbosi, gbaahom oru aclama nu yendong-me' ni mi me'.